Eee ao ny menaky tournesoly, fandrahoa, ao ny menaky olive mboç fandrahaoa avao koa fe mahasalama kokoa, ao ny menamboanjo o, da, fandrahoa, anendasa, ao ny menaky vita avy amin'ny soja, i vita avy amin'ny soja toy ro tena ampiasain'olomaro io koa ro miasa a Madagasikara atoy.